Pues xic casi meáwan loque sarang pur maquief aceite ngu ayac casi mimantecsow e mbano sayac per ticüy aquieguiey pues más nawet aw meáwan loue por ejemplo pexcastil wex sarangan saayajan ticüy mimantec sow porque atuquiey aw más nawec y atuquiey andiüm nipilan tuan perue xic sarang xacomit casi ngun ayac sayac aceit ajguiey sayac uex sanarang quitiem sarang estenajngoquit pues ngu nayac pero wüx sapants maquiejguiey sapants tuan sapants cüt maquiejguiey sapants cüt más ajguiey porque pues apiüngüw quiajgey ngu maxom andeow nipilan porque nganüy pues nipilan pues sianeop mayar olonoc acuejniw pues nipilan más axom andeow porque tiemüx majawats nganüy que xowayey nipilan monguich todaví ichimaxom andeow lango ndomajüy lango mojaw najnej xowayay acuejniw asapmiw nipilan pores xic sateótsan xique pues más najnej aceite porque ajguiey sarang xic meáwan loque sanarang pues narang üchxacual sanarang unquic s maquiejguiey sapants cüeceste neáwan loque sarang pur maquiejguiey.